Ibe yoa ndoa, dede amanta wa fyifyi waa nfaraa, ntsajo suuna kuma jo baatati baa ntsaa, ajoa kapyi ~ wan bau chibechu, azinà dan grace awah wapyina, patience, wahwa tsaaa christy, wahwa nyia emo, wahwatswo rita, wahwa shizhen charity uri ra tsajo dedei manta wafyfyi wandi chiura, hsajo raya naa san san san na, ama abu batati bī na kin’adedeba hari kai gaa, mbi chim bechu babe riba, mbi gafan ji babe, don ibe konnaa yiri gjo ubajo chi bechu, kura dan tayia afen’ara yiu ba, kuma uma ka danji you kuma ku kai ndea jiari ka ndei so fin mikin’a ba, chokwan’u bei dan niya tsana, bema ra fyimbu ima chi, manta beun na fyin buna apaa ri dan ni yarena, ni dodon ni yare nika, so kin ibe <hesitation> akini ma ibaa nī be abua bena fyini yoa, adamuwa ira mbya iratsa bu baa sanàba abua yim ngofan bajo baaria hun’a nkabi chi dedea ibe koye waa chiu waa be mbam kuma nka hwei yo, nka du jo baata ti ibearia hun’a, a-charity ba happiness ba grace, ichibechu na araya ibe yandeyi joaria hun’a ichi bechu kuma mbya kanaa bena kyonkyonbe. Be kinkyon’a sam, abua hwa n dan hai, pajukun baa hawa ko m ma ba be matsa jo maa-ndi fom chinghaba, kuma ndi fom damuwa zun ba, itsaji, bera tayim abu baa sansan baa chia nditsa, kuma ntsa naim ba mama chinghaba, ngbem damuwa bi ba iyayem kindo ba, amma ajo baa kapyim baa tati baa ntsa, chokwaǹu bei dan be yana, in mau ma dan, kuma in yim ba iyayen chinghaba, don umatsa jo baa tafi, uma mbyau mbya mbya hunnu baa, bei tsakaa gbeu dwofeu damuwa, dedea beira dan udodun uyau yatsa buaha utsa bu hunnu wazu a jo i dan nitsana, ni pwazu ni ya yawo, ni pwazu niya tsabubaati, amma jo baa mbi fan baa hun’a jin mbidui inyakhen’a, bera tsabe yirī arayuwa bu baarìa hun’a ba, kuma be yi ira kyonkyon, ira ya dua, ira ya kungiya har kai gaa ika kungiya ira ya dua, iratsa bua nde zin chidon kudu hwe, wambi ndibi manta chuho nka bu du jo baa tati baa ina kin ben zun, ai pajukun nyia wa ira kin ben zun iratsa ko maye ibea zuu kai gaa hari exam ma bi ma ira ka exam kapyin’a ika exam iritsa dua, irí vo chidon – chidon kutsazaiyo amma waa result bi zu paa rimbya dan apgha napyía paha pahe napyia paha – paha napyin paha kai gaa ifara du damuwa, anui sake kwanbeh zun riba.